انا اظن إن الواحد لو يمديه يطير افضل افضل بكثير انه لو يمديه لو يمديه ان هو يختفي. الاختفاء راح تتجسس راح تسوي اشياء ما هي راح تكون مرة زينة. راح تسوي اشياء غير شرعية. اما الطيران انت مجرد بس عندك قوة زيادة عن اللي حولك فبالتالي يمديك تطير يمديك تروح لأماكن بسرعة يمديك تسوي أمور خارقة اكثر افضل الطيران طبعا